Noq opikuq ommaq iks tavakuulõh väega tähtsäq as'aq, selle et na ommaq päämidseq opivahendiq. Nii et ilma naidõldaq olnu maailm väega, väega tõistsugunõ.